من فضل أني نتفرج على فيلم واحدي أخير من أني ناكل من أني ناكل في مجموعة أكيد عندها رونقة وعندها بنتها ونناقش ونحن قاعدين ناكل ونحكي ونشارك ولحظة تابيك أهم لي لأن فيلم ساعات يسر يستحق التركيز وأنك تسرح معه وأنك تعيش معه فبالتالي عادي نتفرج عليه واحدة من الماكلة لا.